Sababu siuriweza kuipangira maisha tukuu kwasababu, usina mamlaka yookipangira maisha tukuu, kwa mfano siuniweza sea kwamba ishi uri milele kwasababu, wewe si wewe usina mamlaka yokii yokipangira maisha. tukuu.